<noise> pus chu se kua lu'ui manaseiñ skan'ia pus kua ua manama re l'ue kua makue lembe kua manaseiñ skan'ia kon xil'iajan o kon <noise> xil'iajan <noise> nguejeiñ o rake kua lu'ui manaeiñ laseiñ kauk ska'aik xil'iajan puse ndasei bamu e rapu re tu'ui y pus pu l'ik rajuik lem pur xil'iajan maiñ tasei bamu kje o <noise> rake xil'iajan nguejeiñ kej tseiñ skandep pus lembe kua lumei <noise> manaseiñ skan'ia por ke kua manaung ne ngumje par ke kua nichiñ ne skan'ia jui mana'eiñ sujueiñ par ke kua lembu kua lumeiñ manaseiñ kanda kunju pus kauk ni lapen kusau ma tu'ui laseiñ skaiñ pero pumbu pumbu baleiñ por ke lembu saria tutsjau kauk. <noise>